كنختار طائر النسر لانه طائر قوي بزاف وعندو اجنحه كبيره كيقدر يحلق عالي وكذلك هو الطائر اللي تخاف منه جميع الطيور الصغرى ويقدر يسافر بعيد ويقدر يفترس الفرائس ديالو بكل سهوله